نص حالنا يسوي قايمة شهرية بالأشياء اللي لازم يدفع لها متل الفواتير، والأكل ويحاول يحدد ميزانية محددة حج الأشياء الإضافية وبدال ما يشتري شغلات غالية وماركات يشوف بدايل أرخص، ودي يحب الكوفيات والمطاعم جرب تجول له يجللها شوي ويطبخ بالبيت لأن الفرق راح يكون تبير.